اللغة الأم لوالديني وجدودي وجدود جدودي اللغة العربية، ما عندي جدود من جنسيات أخرى، ولا عندنا لغة غير اللغة العربية، أنا وإخواني وأمي وأبوي وجدودي كلنا لغتنا الأم هي اللغة العربية.